Dinamarca, jaeko nordicovi, kuareta vikingoreta iñemuña, kuareta oajaete iyɨpɨ reta iguataje oeka vaera mbaeyekou, jare ïkɨreɨ aveiño ɨvɨ öpïrö reta oipotarupi, jaeramo kua tëtä añavërupi oikokatu, tëtä ikavigueva, jaevi iroɨ jenda